आप हमेशा सबसे अच्छा तोहफा थें चुणदिन। या चुनाव करना की प्रतिभा सभी लोगों का भीतर नी होंदी। मैं निश्चित रलु की आप अगर अगली बार मेरा वास्ता कुई तोहफा लीक थें औणा छन त वू अच्छू ही होलू। क्योंकि मैं थें आपका चुनाव पर भरोषु च।